Qaror-qaror qabul qilish jarayonida sezgilarimiz judayam katta rol o'ynaydi. Chunki qaror- bir- qarorni qabul qilish bu eng qiyin jarayon hisoblanadi. Bunda bizni miyamizdagi barcha to'qimalar ishga tushadi. Yurak to'qimalarimiz va tomirlarimiz ham ishga tushadi. <hesitation> Shuning uchun biz doimo qaror qabul qilishda <hesitation> qiynalmasdan qaror qabul qilishimizga yordam beradi.